رنٛنَس منٛز چھِ واریاہ مُختٔلِف قٕسمٕک سوس استعمال گژھان، یِمَن منٛز پانٛژھ مدر سوس تہٕ باقی سوس یتھ کٔنۍ سویا سوس، پیسٹو تہٕ سالسا شٲمِل چھِ: